Muna bakre mota pariyi asali mota khuma kha pomum ghulum ghulum weh bakriji ma mu wanna kha liluh temo piɗi ma mu temo piɗi mami ɗiyo nara ɗimmo yamba ti piɗi mani ɗyo ma yamba wanna neno go pərə most especiallu khuji pərə when you pərə penan sosai bakri mota, bakri mota m penoh ma mota kham kha damuwan musamman khiji khidan kho mota ɗita yi manni kho leaf khikhei yadda wai muyiji shine niri wattu mani wanna <hesitation> potkho khidam <hesitation> kha pomun weh pluk ko kuma <hesitation> ba ɓakra, mani bakra ma yoh shikenan ma ayum na wattu chanji piɗi ma mu wanna pəyəmun khu kho liluh kho kha wanna tivi weh ti pərə asali pərəno shine mani wanna li kyukri mota mani wa damuwan nara a aguli mara wattu bakrani, manni waya khan manni damuwa ariyin ta. Duk plen khei khire wanna ma khere wanna ta wattu kha gulum yi manni wanna ɓakro ma ɗiyo niri tepni ma ɗiyon ma niri tepni duk plan we khere wauna ma pərə yiwa neh wala h khire ta wattu kha khi khe a ni diti niyi ta customer boh domin pərə ma khoi kha wani lokaci ma yamba bomi ma khi khei ti illinah ti pərə weh na wanna bomi gei so duk plan m wanna niri wattu kha duk wehni waw dimmi yamba waremun ɗoi mani wanna ɗoi duk plan mani wanna khikhe ma miri ɗima duk plan wehni wanna piɗi pərə khali liluh khikhei niri kho khasin mammi khobina miri dimmi yamba kafinan nari khobinam mani wanna kho plan ni wanna kho na pitu piɗi pərə ta yenoh kho ni penna piɗi pərə amma ni manni khan kha damuwa khe ta yenoh khoni penna piɗi damuwa khe ta yenoh khoni penna piɗi pərə amma manni kham kha damuwa khe tayenoh kho tayeta khuma khero yayenoh mari wara wani alenkhu kho khayo yagai khawai tiga penan asali customer panan lipin lipa yi pərə. Pərə ni penon sosai yi bakri gulum gulum weh yiji kha ʒapanis damin kho kho yoh kha yagai, khai kho engine ni wawoh kha tai <hesitation> dumin ma ma illigoh khuri nitepgoh khari wattun kha tai mari wanna kha tai, makhu wannan khatai mundi piliʒi mundi pilga ma mu kha woroh pep ma mu yoh lissafi munno kurbe kho khuma munda yi antayi wattu khatai domin ni pammoh ti yamba kho yoh kha yagai kho yoh kha yagai ma gulum wanna piliga kha pilsh kham kha pirsi wane domin sai ni bakro don kho yo kha yagai ma wanna kawai <hesitation> kho khaliluh niri makrina kho khasin niri ɓakrina kai kho theater lab ma khu ma khu penoh wargi pino pərə niri ɓakregoh mota domin khoyo kha yagai khawai ni ɗigo khawai an pərəgun shine asali pərə khenan domin kho yoh kha yagai kho khai kho khatava piɗi so alenkhu ni wanna domin teva asali <hesitation> pərənoi pərə bakri gulum khuma yi bakri gulum kowam shaidan most especially khidan ʒapanis <hesitation> ni ɓakriji kho khero yagai ni ɗito bakrani ɓak m bakriji <hesitation> pananti gepe <hesitation> makhencimu ma mu wa gulum gikhu ma a pərə a khenon yeru kho an panabita mu ham kha panabita ti pino ta wattu ma wanna, ta wattu illih piɗi illih piɗi ma kwaɗolu piɗi ma khobo peroh nik weh khuri ma waw pərə kheyoh mu wattu muyi <hesitation> peshe ma mu wanna bano yiwo-yiwo, ti piɗi pərəi kham kho khayi ta yagai kho kuma kha talla ti piɗi kho maka kha yaweno niɗiti wanna <hesitation> dama asalin fərə koh. <hesitation> ti gepen electricia ma muyi gi khan anyi pərə ti bimun, ti gepen <hesitation> bakri bakro ma esi pərə ma khan an bakri gepe-gepe kuma banba ma mu ɓakro san nan mu wattu muwakani ti gepe khire ma pep mu yiji ti gepe tipo <hesitation> kho kho kho ti piɗi pərə kho ti mina kho ti yiji ti gepe tipo kho ti kho ti piɗi pərə kho ti minah khaw ti to kawai muyibi, <hesitation> khe anguwanu mu ɗiji ma wawenoh kawai mana alenkhu kho wani tiya talla sun khwani petghi palen kho titok ma wawenan khuma yiji mu, kho titon ma wawenoh kumaɗiye no paroh, pərə yiji asali pərə ma khenan so duk miya weh ta maʒenoh khuma mita weno tayi ni pano kho ti ɓalla waya noh niweh kho titon makha wawenon ni yi pərə khama asali perono kuma. Kho titan ma niyiji asali khokko kenan mota kho kha yoh yagai manni wanna <hesitation> ni khan kha lenya kho siɓɓa ma mikhe a wattun khiri wattun temmiri piɗi, temmiri piɗi nyi pərəno ma mikhe wanna kuma pikhe tayi, ma mikhe wanna da wuri pikhe tayi ma mikhe a wattu da wuri ma phep niyi ɗi ta wane kho yoh kha yagai wanna pərə piɗi pərəmun khri wenoh khu ma kha wenoh kuma kho khai kha talla piɗi khai ko khu wanna khi wattu weh ma phep piɗi nonne karai ni warji piɗi pərə ni warji da wuri khariwe lenya khuma piɗi pərəno khan ni yiji pərə, pərə kuma weghi alenkhu pərəno ma khai kho miya yoh kha yagai ma ta wattu wemoh ti pidi domin nariyi komi tiyo ɗono daga pərəno khawai sai pərəno domin alenkhu pərəno khawai kho titon ma wawenoh khawai la pərə weh yijim ma kha pərə we ni khighi kha pərə weh ni yiji kho. Khai kho niji manni weh weh nri munni ti manni pep kha pərə khei elenkhu pərə khei ɗiyighi kho kho khayi yagai khawai ma yamba niri cigaba domin angigeh manni weh toh tiyo dono sai pərə khei so kho muyoh kha yagai ma yambayoh khuma kha pərə khei ɗiri yi ɗigai ma kha pərə khei niri <hesitation> yeruh ma nanoh kha ɗanoh ta meruh minah khei alenkhu pərə khei, kha pərə khei ma yambayoh ɗiviɗik <hesitation> khi dam munghuɗe nigai kho nan wanna targhe khuma to khi ta sai, kha pərə khei weh niriyi ma yambayoh kho yoh kha yagai ma yamba yoh biri ɗina an an khupna munduye ma kho titon waghe ta woroh bino kho yoh kha yagai manni wanna.